हमे फिलिपिन्स की संस्कृति के बारे में बहुत कुछु पता है। जैसे कि इत्ते की संस्कृति पूरव और पश्चिम की संस्कृति से मिली भाई है। यहाँ फिलिपिन्स में प्यार, हँसी, रोशनी और खाना काफ़ी अहमियत रखत है। इत्ते की संस्कृति में प्यार और खाना बहुत ज़्यादा अहमियत रखत है। यहाँ की संस्कृति के बारे में एक चीज़ और है यहाँ पे फैशन। और कला के बहुत ज़्यादा महत्त्व दाओ जात है। इत्ते के लोगन में फैशन और कला की बहुत ज़्यादा समझ होत। ही और बहुत ज़्यादा अहमियत रखत है वहाँ पे। फिलिपिन्स में एक बात और है फिलिपिन्स में त्योहार बहुत अच्छे से मनाये जात है। उत्ते के त्योहार बढ़िया सन्दर जश्न के साथ मनत है। ए सो उत्ते को कौनो त्योहार नही होत आए जो की ए साई मन जाए साधारण उत्ते। की सरकारे भी उत्ते के त्योहारन के अहमियत देत ही। और उत्ते सबसे ज़्यादा फैशन मानो जात है तो फिलिपिन्स के लोगन में फैशन बहुत देखो जात है। उत्ते औरतयो नही आदमी भी फैशन करत है उत्ते के।